Jwa'nba nli zynmen tez, yapmen zi lugar ta natoba', o tez pokemen zigon na nathoi. naze lo yaba' nchapmen naze tayal limena. o jwa'nba nlizyn parake tiz ndamen lola'sa ndelamen zi- chokuan jwa'n chamne, mbay tez nkenumen ziyo chop xta'bana na jwa'n lo ya'ba nchapmen naze tayal zinmen tya iz kemen zi lar yek yo ocho kuan ndelimen, zyn ya nlii.